रूस एक उत्तरी एशिया में फैलो एक देश है। या क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया को सबसे बड़ा देश है। जो ग्यारह समय क्षेत्रों में फैला हुआ है। और चौदह देशों की भूमि से साझ़ा करत है। रूस माई यहाँ धार्मिक राशियों में से अधिकांश इसाई हय। और लगभग पचास हजार से ज्यादा रिसर्चर ऑर्थोडॉक्स हेंगे।